Be yidi himbe, be yidi womarde be do teddina hobbe. Be yidi be lara hobbe ha wuro mabbe ngam do seina be masin, be joda be derdiraabe mabbe be yewta be jala be seya. Be yidi womarde bo masin ngam be do seya masin.